Bandeela bí kídee wí amuţeendu uforësa dí ulef ací uwala koowí kídee wí amuţeendu uforësa dí ulef ací. Ufúncoŋ kawáaţës ñaan pëñáak dí ulef uduwëral uforësa. Uyámat wí, mënjeenj, mëmpoom kawáaţës ñaan uforësa dí ulef unáa kalënţan ñaan ulef.